Gulabi ba gulab khum ni rong hinjhe nokbar ni norom tei fan no funogo. O rong fung ni sal no rangchakwai khe funogo barwui tongnai khum bubar tei chini kha kaham no phunogo. O rong kwlui bwsa rok siyahai tongmung no bo funogo tei borok ni belai kaham gwdalmano phonogo. Phiaba gulabi rong kiriya tei khairogjag mani no bo phonogo. Tai sai mano je gulabi rong hamjakmani kiriya wngmani wngmani tei paiyaui ongoi tongmani mukumu no phunukjago.